Ki' kpispaj kiib' lo que es wachi' ki' tzo'pnik, wa'chi' este ke'tnik wi' ke'tnik este, chijun chijun lawuun rech ya' qal kb'an uzar este ri jabon qal kb'an uzar nada namás ki'xik'nik eso es xtikyaa limpieza che en comunicación entre chke pues <hesitation> i kon las ruk'wur rik' tambien.